الا بغيتي تكون منضم و متول فالدار ديالك خصك ديما ماتأجلش عمل اليوم لغدا مثلا فقتي صباح غدير الخدمة ديال الصباح غتجمع الفراش غتنقي الدار غتغسل الماعن غترتب كل حاجة فبلاصتها و بالليل غادي ترتاح و الغدليه كدالك غادير نفس الشئ المهم كل نهار غادير الشغل اللي عليك و ماتخليهش اتجمع عليك